Aminay amizay atô edy e aminay tsy tegna de karazagna klakisona evolue be regny fa klakisaona atoy karaha sonern'ny am-pianarangna rengy krrrrrr <noise> de magnajany zany ny feon'ny raha zany ana za kôfa maregny zany afaranao aka ana zala tôkony mangala sisiny e misy bisikleta zany afaranao aka zany amegny lalagna izy matô mamelony klakisaona zany mila lalagna zala magnanjany fô.